Pa garantizal qu'una dieta vaiga acordi col meyu ambienti es mestel tenel por cuenta varius fatoris, comu'l gastu d'augua i'l gastu del terrenu. La produción i el porti d'alimentus processaus i essóticus puein tenel un gastu senificativu pal meyu ambienti. Las cosas cenzillas i el moderamientu puen sel clavi pa una dieta que miri pol meu. Amás, es emportanti miral la eficencia nel gastu delos recussus del augua i la tierra. Los produtus que precisan de grandis cantidais d'augua i recussus pala su produción puen sel gastus tontus i trayel malotías pal praneta. La eleción d'alimentus del terrenu i de temporá tamién puen sel una horma de reduzil el golpi nel ambienti dela nuestra dieta.